Ap areh na misana arak al inan katingon ti ap bakbak. o kating an sai kawas o al lan kasai an america. alan on itik ep wuvur onep pitkalang al lou ti runai lolou sai gau, al lou soi nuk a kuk al laun mahsai gau ap na tik el rak sur iau al teh pasi ap maranisai gau ap marau el wur. Toh wuvur na khon khep ep pitkalang ap al lou pas toh baran na al laun mahin ap na arak al is o anisai gau mah al wur sai gau